ഏലു വേന്ദു ബര്നക, ഐത്തു ഏകുമന്ദേ ഘി ദദ ബര്കുദു വന്ദ സപ്ത രിശിലു। ഭുക്ക അക്ലുപന്ദ ജന ബുക്ക തപസദു പ്രഥിക വദി ഥുപനമ। ഭുക്ക സപ്ത സ്വരഗലു। സരി ഗമ പ ധ നി। ഇന്ദു കന്ന ദ സമ്സ്ക്രുഥി ദില്ല ബര്കുദു। ഭുക്ക ഉലുവികേലി ഏലു ധിന ഇപുദു വരദു। ഭുക്ക സപ്ത സഗരലു। ഭുക്ക സപ്ത ഛക്രലു। ഏലു ബന്ന ലു। ഭുക്ക അധ്രുഥി സന്ക്കേ കേ ലൌ ഇപുദു। ഐത്തു ഏലു ലൌ വന്ദേ ഘി।